Pues dinaga na koni nguan na ko pacienciaxó nguan ná na oxa ko yachí va inio chi davaxhichí ta kini yachí inio tá ha a an. pues va keo lograr nuguan konio, chi a ni kunoga na iniga dinio yó'o, ta ha a an. jan nguan koni na ko ko kocalmar ta mientras na. oxakao perder paciencia jan tá pues kao lograr nunguan konio, ta miestras na nadatu lia dinio yo'o tá ha pues o ke va chí siempre chido inio.